जसनेकी एबे हमरा यापन खानवम तिउनावा निझै खुनिया लहसुन सबहा बहुते गहा देबहु । प्याजु सबहा बहुते गहा देबहु त उअ खाइ खुनिया हमार ससवा हसे बसैलही नही कसनुक लहसुनानी प्याजुआनी सबहा बसैलही । हसे जस्ने अबे मोद समह पियसाहु फेरी हमार ससवा जामऐ बसेसै नाही ।